Tu tari bilɛnda niina la ziirɔ duma bii diisi buuri buuri, ti la suŋera tu ti sɛla woo ita kalam la naana bɔ'ɔra tu.